Jadi engka <hesitation> tentang budaya-budaya de ri indonesia, engka naritu <hesitation> pole megangngi- mega rupa-rupanna. <hesitation> Budaya-budaya seddide onrong atau seddide kampong mega to <hesitation> kelompoq-kelompoq <hesitation> budayana, engka yaseng <hesitation> ero yasengnge suku jadi engka yaseng suku ogi, suku mang- makassar na ye maneng naro yase- ya sebagianna <hesitation> budaya-budaya de engka de ku indonesia. Na selainna erodo pole ri <hesitation> kepercayaangnge atau teppeq e na tu mat- mat- mattama to <hesitation> seddide budaya selainna erodo engka to <hesitation> alaq-alaq musiq <hesitation> tradisional. Jadi yenarodo <hesitation> seddi to budaya ri indonesia alaq-alaq musiq na contona ri lalenna ogi e <hesitation> kecapi, suling, contona mendoling, jadi yemanenna gambusuq. Jadi yenaro <hesitation> seddide <hesitation> conto musiq. <hesitation> pole ri budaya-budayade engka de ri ogi atau indonesia e. Selainna erodo engka to <hesitation> <noise> kerajinan-kerajinan atau pattennung, jadi seddi to budaya bangsa mebbu lipaq pole ri kaingnge pancaji kaing- <hesitation> pancadi kaing lipaq afeq- tapi itennung pa joloq. Na jadi engka to selainna erodo mega to upacara-upacara adaq na, jadi yetudu ri indonesia me- engka to upacara-upacara adaq na contona <hesitation> rekeng ku ogi e bangsana pesta-pesta adaq <hesitation> engka to bangsana <hesitation> upacara-upacara adaq rekeng engka tau mate <hesitation> bangsana akku <hesitation> bali engka yaseng aben <hesitation> jadi engka maneng rekeng simbol-simbolna rilalenna erodo upacara adaq e. Selainna erodo engka yaseng anre-anre, jadi yerodo rekeng <hesitation> indonesia de mattamade budaya mega to rekeng rupa-rupanna anre-anrena. Na selainna erodo engka to. <hesitation> Enna ma budaya-budayade iyanaritu aksara-aksara lontaraqna. Jadi engka yaseng <hesitation> aksara lontaraq ye mega rekeng paddisse-paddissengenna ogie ri lalenna. Selainna erodo <hesitation> pakeang adaq jadi setiap setiap <hesitation> anude ri eh onrongnge atau kelompoq e beda-beda to pakeang adaq na. Jadi yenarodo onnaq <hesitation> tentang budaya-budayade ku indonesia.